Del parauguas tenemus la tela impermeabli, las varillas metálicas i el cabu col mangu. Gúenu, i el mecanismu pa abril i fechal el parauguas. Alogu tamién los ain que tienin aspeci de retrinqui pa queá-lu recogíu. Peru paquí enantis del parauguas tuvimus el acuerdu delos soportalis. No sé si t'´echau cuenta delas praças de paquí, mesmu Caçris, Méria, Badajó o Prasencia. Toas quatru tienin soportalis.